أني شخصيا أفضل الجلوس على الأرائك لأنها مريحة أكثر وتناسب على الإسترخاء، بس إذا كنت مع الأصدجاء أو العائلة بجلسة حميمة، جلوس على الأرض يعطيني جو مختلف وحميم، أما الكراسي فأنا أستخدمها لما في أماكن رسمية أو لأغراض العمل أو أغراض الشغل.